Yua chii este kuutu nu ora kuchiro ín tucha ni’ini vaa ñaa ni’ini te kuchiro te yua te ntetatu taka tíkí luliro, taka ñii taka te yuate kíxii va’aro chii nuntooyo, tua cha’ayo tua te va’a kuxiiro chii ntuvita ñiiyo yua te jaa jichiyo ntucha ni’ni yua te ki xii va’ayo, na tatu va’ayo suni.